<hesitation> namaghenda omwihanga erindi iningindi kolha banywani abahyaka indya, okyokubanza iningitsukira omwandege, ngathabughindi namaghenda ngomwarihanga erindi ingakolesya nge ndege. Ingindi inginditsuka omunywani wayi owokubanza ayangangatsuka erithunga ingindimuthungira okwandege. Wunasi endege mukabya imunikere iwunawithe ayawikere hakuhi nayu. Neru ngayikere hakuhi nayi ngangana muramukya ingamuramukya wuneyo neryo obunywani ibwatsukirahu. Ingibya ngakahika omwarihanga erihyaka eryangahi eryangaghendamu eryu owundi munyoni muhyaka ngangana mukolha engeri ya ngangakolha mwowundi munyoni omuhyaka. Ingindihamba ngamabya ngalyayakolera ngomwarihanga eryu, ahangikolhera, ingabana homunywani, okobandu abangindibya ngakolha nabu, wunasi mune abandi bandu wamahika omwarihanga rihyaka wanginabulya omundu wuthi enzira yahanu nihayi, iwangana ghenda mbinu iwayalya, neryu eyawukanalira eyu wukanasangana omundu imwikalha hawuma imunemulya <hesitation> neryo obunyoni ibwatsukira ahu. Ngomukonzo akabughathi obunyoni wunasi bukatsukira omukyi, okwanzira.